آئرش ثقافت گیلِک، سیلٹِک تے برِٹِش پرَبھاؤں دا اک مِشرن ہے، جس دی وِشیشتا کہانی۔ سنگیت اتے ناچ دی اک مضبوط پَراںپرا، اک جِوندہ پب ثقافت، پریوار لئی، ساہِتک کلاماں اتے سینٹ پیٹرک دیوز لئی اک وِشیش، دے مشہور پیار ہے۔ مکھ پہلوآں وچ ہرلنگ ورگیاں روایتی کھیڑاں، ہاسے مزاک لئی پیار جو اکثر کرَیک دوارہ پرگٹ کِتا جاندا ہے، اتے گینیز ورگے پرسِدھ پین والے پردارت شامل ہن۔